Aun kaa ana yaafi sanne. <hesitation> so tawii kuraŋ njogiɗaa, a ɓilan e kuraŋ oo tan. A hinnanjonkaa aɗa waɗa ndiyan seeɗa seeɗa e kaddullan ngal, aɗa paasa aɗa paasa seeɗan seeɗan. So tawii jonkaa ƴulɓe duu, <hesitation> a waɗan ƴulɓe, a hoondinan ɗe faa ɗe koonda, ngaɗaa ɗe ley paasirgal ngal. Jonkaa, ngaɗaa ndiyan seeɗan seeɗan e paasirgal ngal. Hinnoo, aɗe paasa paasa faa ɗun hawra